اعتقد انه الأطفال يعني اهما اكثر سعادة في الأجيال الحالية اكثر من الأطفال الي كانوا من خمسين سنة لان الحين في التكنولوجيا والتطور في عندهم وايد خيارات وفرص يستكشفونها ومن وهما يعني عمر صغير عندهم معلومات ومعرفة كافية يعني بكل شيء فهاي يساعدهم يعني في حياتهم والخيارات مفتوحة قدامهم في كل شيء